Eh, devo intanto sopravive, arrivâghe, sbarcâ, respiâ; pöi spero che ghe segge di atri compagni con mi, e che liatri saccian un pö megio cöse fâ, perché mi no ghe n'ò pròprio idea. Se peu fumâ inte sto neuvo pianeta?